Ɓurani kam ko heɓde butoŋ ngam dartinde waktu. Sabu oɗoo sahaa ngonmi ko e cagataagal am, mbeɗe selli. Ngonmi ko nguurndam mbelɗam. Mi yiɗaa oon tuma wayloo. Ko tuma giɗli, tuma dañal, tuma cellal ngonmi. Ɗum noon njiɗi-mi ko oɗoo sahaa heddoro noon, darto.